Äj este mespa't llave ja'ku't ntanhu äj anhtuk, ja'ku't ntanhu ropero, o ja'ku't ntanhu äj anhtuk cuartu'ijnye, o este candado'kota' tambien cuando äj cilindru nkojtapyatät candado, entonce jikyota't mespa llave, llave especial jetkyotata'mta'p ntatä muspa mesa por otra cosa.